<noise> xpej xkiꞌn diꞌlse naku lën yu nëꞌma gwiy gan be wen uyoꞌn gikma, bi xchec̲h̲e igali lëd gikma gan loma be xche tsu snup diꞌltse bukwaꞌn ya dela lën tiend nap siama zu spej nap labuen xwiyma gan xkuꞌn sdzuma c̲h̲okma lac̲h̲ diꞌltse guꞌnnma ikë ti gilgid niyma gwiyma gan be wen sdzinn gilgid niyma.